An ye'e kué amigo ndindo nuyanije ngua nduju na'a nindi'ó, yee unija nduku ndió ian niyee ndekundió ian neye amistad nadecheda do'o jun ijan ñandee kutu ña'a, nduin ndungu kudeen, ndugu kuii ya'a mendo ujun namen yui chí, ujun cheun ochenta y dos, ndeku ihá kuu ndekuni ndekume cuarenta ndutu ndokei nda'a un oko u'on ndekutuva, inka tukunrachi ñe'u uu oni ndeuká entukuyee yuchi ndá, yeu u'on yendo uxí, uxi oni yutu ka'a ian yengue nanui ni nanui ndiguen he ndame'e.